Ga ntak egbeghe je akong nni ngọbọ, nni ngo̱bọ emen ọrọk ọbazi nni nbo nwed obazi nboni ngono nne yẹnẹ so̱o̱d ẹdọdọnọ ma o̱ro̱bo ọbazi wa aye ego̱no̱ o̱gbo̱gọrọ eyeng ọzeng. Ga so̱o̱d e̱dẹ dọne wa ọven ẹgogono, ọbazi enenebe wa so̱o̱d egogono ma iyene. Iyene ma jeng oven ma je̱ng ere ye̱ eta sood ẹdọdonọma o̱ro̱bo̱ ọbazi. Egono ado̱no̱ so̱o̱d ago no nẹ ire je̱ inans ma igbei ma ove̱n ekɨkɨp ue emo anyi ni wa se ndo̱nọ sọọd nto o̱ro̱bo̱ ọbazi. Nto emen ọrọk ọbazi nni nyi asm na ọsọm wẹ ugo̱no̱ so̱o̱d idoro bam, ndoro emo nne gọnọ etu ye̱ assẹ ntak ejere emo adoroni ane se̱ nse̱ tip Ngbai ẹgot ewawa, ngbai shi eyi-ybe, ngbai ọvẹn ọsọm edada ẹfe ma yam nemeni Ẹmen ọrọk ọbazi yẹ erɨma eta wa jọk ọbọngọ ọsọm orimini na ajọk neni. Ga ọrọbọ ye nto, ẹnani ọven ba gwud ẹfẹ ẹzẹzẹngi Nya ani ọbazi cham sa igbei nire ye̱ enyini yẹ asom anyini, ma bakam ma be inam anyini, ma bakam ma be̱ inam anyini are se̱ nto o̱ro̱bo ọbazi ye̱ne̱wa aye ẹgọnọ o̱gbo̱go̱ro̱, ogbosoro eyens ọzeng wa aye ẹsonọ ọgbọ gọrọ ma ọrọbọ obazi Ọrimini wa aye eto ọven gwud. Wango ẹnani nnugo le̱ nans. Ja ien sa ọven ọsọm nfe, ja ọven nda nne oven osom e̱rɨmani eta yam. Egomo gọnọ ye nma nto ntuta, ye nto je ẹbanini. igbei nwe, ọdodma osom nne. Nne nni nara yam nẹ ọbazi enyini. Ọven ejara oven enyini nyara mo̱ cham. Ye ẹma yam asi nyara mọ cham ntak wa aye uzage mọ are eel jẹ ako̱no̱ ma nam, je ma nam ẹkọnọ ne mọ umu unyi. Egbe̱ghe ye̱ unyi ni ye akọnọ ma nam, nni nne ga adọn ọnne nyarani ọbazi cham. Ga yẹ unyini nang. Nam nnoni nne ọbazi me ewa uso epigi ni, ego goi ni, egogoi dongam egogoi bakam ntak ọven gwud wa ọbazi enbi ol Igbe i nwe̱ aba ẹ, ẹmẹnorọk o̱vẹn ẹkɨkɨp nwe emo akɨpni je̱ are se nto ọrọbọ ọbazi. Mu ọrọbọ ọbazi, ma ọrimini, ma sọọd ẹdo̱do̱no, nno nne yẹnẹ wa ayẹ enani nre jẹ nang nugo utu jo ne nugo jẹ nang nugo utu jo nẹ nugo je sinang ga kakang ga eyeng ọzẹnd oua uai jọ inans ọven gwud wa ọrọbo.